Ewa, io vorona io zany fahaizako azy manana elatra nazy zany somary afarafara zay zany elatranazy, izy zany koa vorona hafa zany izy io tsy mikopakopaka tsony zany zio mandeha manidy ambony any fa afarafara zany elatranazy de soupla be zany izy io koafa mandeha mitily iny zany, malaky be vitesse nazy, karaha zany, zany mahatonga azy malaky be vitesse nazy.